﻿ <noise> rayuwa mu enkah in to rara ra yuwa gitta muen rayuwa kanni to ni ne zafana ka ƙwayin nakuma nanan ka ƙwayim bai nananka ilimi mami ya ma'arabi ah ilimi maboko to ilimi maboko kala miya kanni nala inarayuwa ko akata miya nala tingena kanni Jama'a tingena ka jama'a mamiya to ah tingenakan ai miya ma rayuwa tingene ka to ikaratu kan mayan mayu ƙwayin kawai to rayuwai kan muemma magu ƙwayin kawai kama yanka ƙwa yinyi ai to kaga memmandi nakai manala ina farta gidi batu ko nala tinge to mayum ka ƙwayin kawai ah ikartu maboko ah ikaratuma arabbi ah nandalabai to a kata miya kandalabai ah namala nala mala ƙwayin to mayu ƙwayin akata miya to namayan ka ƙwayinyin kam ai to ai dara janau da ganka agitala tala nala bara nau talaka nala barana ƙwayin yikuma namanlate make aimem mandi na ƙwarƙashinnau nala bala bara kodikama dikama kabar ka wadi tala barmu kuma mu bar nama nala bara awadi mana ƙwayinkan ai to rayuwa kan ai medaɗi ai.